Një grup i heterogjen i miqve stimulon kreativitetin dhe inovacionin, duke hapur mendjen për ide dhe zgjidhje të reja. Është edhé një mënyrë efikase për me kapërcyer paragjykimet dhe stereotipat, duke ndërtuar një shoçëri më të hapur dhe përfshirëse.